لعبتي المفضلة <hesitation> بون هو وفت لي كنت صغيرة خاطر توه معادش نلعب <hesitation> لعبتي المفضلة هي التمثيل <hesitation> كنت ياسر نشيخ وقتلي كنت انا و خويا نمثلو على أساس اني معلمة و نقري فيه هو و ميكوزان و ميكوزين دونك كانت من احسن اللعب لي عندي نحس في روحي عندي منعطيهم و عندي منفيدهم و عندي منقدملهم